<noise> igwa sime emi igwa sime me ane i bo ye dugo iwari piriba i tubo ari a sime wate <hesitation> okome i bo dugo te bebe-e i weni iru na fiyai na iru na ke muba te beba mime so i tubo wa bo a sime w bote bo iru samaba iru me samate te piki ani bo iru mema kuro m. Fema ba table me de ba te iru ma ke gbanaba a sibi igbiki gbeba iru olo-olo ma ke sama femabate ani diye ba te oruwo ruwo-nwo dabo anga okiba ingibo anga ingibo anga okiba aneme ye famate-e ani frema ane i mu igbe finjin bariye te bite a bii sinte bite ma fe famaba piki bo bii febe i bii me fe famate bebe-e i bii me fe famate bebe-e <hesitation> i bii me fe famate bebe-e i paka mu te mu sekiba i seki te bebe a imiete ke obeba a imiete ke obete bebe-e ini mapu me mu wari late ina anga bra ini ibiokuma ari oyibo simetier mo. Ya idi be na <hesitation> ba deimate anga te oriso ibu-bu soyefi yeriso obubu soye tibra ke orina-anga <hesitation> ene ba-a kuma asaki kuma amu <hesitation> asaki kuma ye idi a minji ye te-o a fiye <hesitation> krumate-o bo ye fi-o or inde wa yewa ri bra gbolaba te okome ke anga mie saka i angai bramebo ane i piki iyite picki awomema diki-diki wari bra ke piki kromai i iyi kuma i iyikuma awome ma mete school mubai bra be kroma i piki mie konte eneme ba-a kuma idikite awomema mie school niuware bra mie kromai kuma awome ma dua kuma i ina ke school bio sute inima so nunue dabo numie ingibo mune miete tubome miete mu school me mu pakate inima so tubo me bo ye yanate fibari bra ke inima so okome ke mu munu we nii te mu ani saka me ba. Tubo me school me mu pakabwai saki osi apu piki kala mute okome ke kala kala awomena diki diki wenii awomena bo i se na ibikiri bo sete piki ja ingiapu ina wome eni te bia ingaapu toru serite ke niaprin dabo na ingibo toruseri teke ina prim be-e i piki sete piki. Korite ke ingiapu ma pirie piki dabome pirie piki awome piki dabo be diki dikie but iyeri ni gibo i gbereso kori itubo piriya bebe-e itobo so inbo kori ipiriyua i beba a tie kori ipiri otie mii ipiribani bo oko kote <hesitation> iyekorite ke tobo me school me mue saki i ye kori te ke inbo pirim bebe-e inbo so piki ba-a inbo yanate inbo piki korite ke ipiriba piki idiki dikiba te iyenaso bio beleba tamunobe so yaa itamu no a kori koriname ani be ibi me a fiero te imiete ke mu tamuno beba <hesitation> iyeri i koria japu braswate diki famate sokuma i memi tubo beba mineso tubo bo idiki-diki me kurowere inbo inete ani menji konte ke ipiribia japu piki eni te i ina diki-dikia so i piki ina diki-diki aro ana ingiapuma i ina diki-dikie ina dapuma so i piki ina diki-dikie but misaki be tomi kiri be awomema i diki-dikia be-e ini diki-diki a ohh i idiki-dikiya iyefia nga so i iyeriya i fiye so ini yeriya japu i piki ani bubo tori seri te ke ina piriso. Ine beem ini yeria so ini yeria but okome piki ibiya ingina or ida be toriseri ipirim be iyeriso toruseri inbo piri ana ni manga me ibite but iyeri igbere so ye ingi piria te sokuma i mu te itamuno tic ilaimo tie ibupakaimo ibu pakai so animiya-o <hesitation> i lare so animiya o i braswa yana ingi piriya i braswa <hesitation> ingima fi na ibin inimiya idabe fi na ibin inimiya iyeri-ingeri i bu ingeri iya-ikiapu na iya ibiapu na i olo-apu na ingeri-geri ane inimi ye tevke <hesitation> i bu ingeri angai ingima i bari alekiriya iyamina-pu so i bari ina eriya